Onoo avwen gwe onu ethoma je ekahaka obazi ehere ekpakpa kpaa onoo agwen gwe onu oharai hito onyi ramon obhazi obhazi ehere ehumo ahumo ozama nta ado ekum ado mene ora eyina domene obhazi ma oyina do o- nang nta oyina do so obhana nta ere eva evimine eva enyi obhazi ozama ame ma oku onyi do hegue etao ma. Bha osomare ton anum obhazi odudu hanyina so ora ame gwe ose oyeng hipiri ethoma aasum oyeng nta nzeng piri ara nta nzeng nkubho mmimia onang egbee eveni ja nsa bhebhoa sa unyi o. Onang sa bhe vimene bhero osam aru onang otha bho. Hithaa oza ukpo oza osa nva hobokum nhar bha bhoven onoo unyi evure re egbee evevryio unzere hiso ame ora hekpere onno gwe ohoro dhen bhano bhumai bhaihiso ora ame gwa ore oyua hirom onyi bhanoo. Onang anum nsa bhe ebhoa egbee eveve bhe ro hoyua hirom aasum o, oyuna hirom afon abum nhohda unkpakpa bha egbee evevev hesin ara hohahan o